തിഏതു ഹലവ് വിദകലു ഉല്ല, ബസിച് തിഏതു, ബ്ലച്ക് തേഅ, ഗ്രീന് തേഅ, വ്ഹിതേ തേഅ, യേല്ലോവ് തേഅ। ഊലോന്ഗ് തേഅ, ഫുയേ തേഅ ഊന്ദു। ഭ്ഹരതിയ തിഏതു, മസല ഛൈ, അസമ് തേഅ, ദര്ജലിന്ഗ് തേഅ, നിലഗിരി തേഅ, കശ്മിര് കഫ, സുലൈ മനി തേഅ ഊന്ദു। അരോഗ്യ കരവദ തിഏതു, ശുന്തി തേഅ, തുലസി തേഅ, പുദിനതി, ലേമോന് ഗ്രസ്സ് തേഅ, ദസ വലതി, ഛമോമിലേ തേഅ, രുഇബോസ് തേഅ, ഏലക്കി തേഅ, ദല്ഛിന്നി തേഅ, ജീരികേതി, ലവന്ഗതി।